Aty amnay ndraiky tsy de misy olo directe mividy tragno efa vita regny fa matetiky tany fogna le vidigna de ake aminjay le olona manorigny tragno nanjy fa tany matetiky mandeh par hectara de le izy koa le tragno le efa vita ndraiky efa cite regny fogna le mba misy mandafo de eoeo amny vingt millions akeke.